Macat edhe qet dallojnë prej njoni tjetrit tu u nis prej racës edhe lloji t’kafshës që jon edhe prejardhjes ose origjinës që e kan. Macat jon kafshë ma t’mbyllta, ma introverte, jon kafsh’ t’shpis. Qeni përkundër ksajna osht kafsh’ ma ekstroverte, shum’ aktive edhe e shoqnushme me krejt.